Jue yë refri tyum, yë a'ax dun nyënëmbyë na jëj t'sidëp, në ko'o ji'ib tyëch pëk y jue yëbë jadip yë në ko'o jedun tyun, o në ko'o dun pyox amompë yë bë, je'e dun nyëtum ko'o tun ti'i jip myaj tëchkëp.